اه نوع المتاحف المفضل متاحف الفنون والتاريخ ل أن خصوصا لو كانت فيها صور و-وفيها أعمال فنية مع ما مرة حضرت معرض رسم كانت الأجواء أكتر من رائعة أحيانا ممكن تتأمل في رسمة لمدة ساعة وتقول كيف أن هذي رسمة؟ يعني تعطيك ح فرصة أنك تتعلمي حاجات جديدة.